<noise> Hami laara yaake mii-mi ɓingel petel daada am vawii am se en yahi njanngirde, diga njanngirde se o hokki am ceede o vi mi sooda panke no-no-no-o arti o ɗo dilla o hoota saare mi fuɗɗi wookogo.